Mõlõmbat om mõnus kullõldaq, a kuiki om nii kujonuq, et maq kullõ inämbüisi muusikat, selle et muusiga tege sääntses rõõmsas ja reipäs ja muusiga aigo saa vaihõpääl ummi mõttit kah mõtõldaq.